Marobe karazan-kanigny hita fa magnatsara- magnatsara ny maso, ôtra amzegny <hesitation> légumes, ankamaroany légumes a matetik ré orange regny, ery carottes, ery papaye regny zô fa agnisagny mankatsara lai <hesitation> fomba fahitana raha na magnatsara maso